أقول إن عدم حظور أحد حفل زفافي بيكون شعور سيء لأن ها اللحظة المفروض تكون مميزة ومليانة فرح مع أهلي وأصدقائي. إذا ما حضر أحد بحس بالوحدة ويخيب أملي فيهم. أما جنازتي صعب أجيب شعوري لإني ما راح أكون موجود، لكن الأهم هو تأثيري عالناس في حياتي. وأتمنى إنهم يذكروني بالخير ويدعون لي وإن الله يرحمني.